المدرسة وأيّاما كتير كتير حلوة كتير مُمتعة كتير إلا جو خاص هوّ <hesitation> نعيّر التّلفون نفيئ الصّبح منشطين أكيد نغسّل وجنا، نفرشي سنانّا، نكون من ئبل بيوم محضرين تياب المدرسة النضيفة، نئوم منلبس، <hesitation> ناخُد ترويئة صغيرة خفيفة عشان ما تضايئنا بالنهار، فينا نشرب شاي، نشرب حليب، فينا ناكُل ساندويش زعتر هيك بي فتّحلنا مخنا شوي، <hesitation> ومنئوم <hesitation> يمكن إذا كان في معنا أهلنا بالبيت نعُد معُن هيك نلحّأ نعُد معُن خمس دئايئ <hesitation> نصبّح عليُن، وإبتسامة زغيرة ومنتيسّر عالمدرسة أكيد يمكن إذا نحن زغار بدنا باص ياخدنا يمكن بينا إمنا توصّلنا، أو مُمكن إذا كانت المدرسة أريبة نروح مشي فا أكيد كمان إذا بدنا- نروح- بدنا نروح مشي عالمدرسة لازم نطلع أبل بوئت تا ما نمشي مستعجلين عالطّريئ فينا نحن وماشين عالطّريئ ناكُل تفّاحة، موزة، هيكة مُفيدة نبدا نهارنا بي شي مُفيد وصحّي ويخلّينا نكون فينا طائة لا نئدر نركّز بالمدرسة ونعطي قُدراتنا ونأدّم الّي نحن رايحين نأدمو ونكون شاطرين ومركزين ومهزبين بالمدرسة. في أشخاص يمكن مسلاً الصُّبح ما بتحب تتروّء فيا تشرب كبّاية حليب مع معلئتين كورن فليكس مع كعكة يمكن كمان- كمان هيدا ما- ما بي أسّر. وعا فكرة كمان يعني مسلاً بالنّسبة لا إلي فينا كل يوم يكون عنّا روتين جديد يعني يوم نتروّء لبنة، يوم مسلاً جبنة، تاني يوم يمكن اشرب بس حليب، يمكن آكُل بس تفّاحة وموزة يعني هيكة منشكّل أنواع أكل وأكيد ما مننسى lunch box الّي مناخدو معنا عالمدرسة كمان لازم يكون غني بال- بالأكل الصحّي والبروتين والّي بي خليّنا نركّز مسلاً فينا نحُط <hesitation> نص ساندويش جبنة، فينا نحط تفّاحة، فينا نحط خيارة، فينا نحط جزر، فينا ناخُد سناك زغير ما كتير بألبو شوكولا متل كايك، فينا ناخُد <hesitation> حيلّا شي بيئدر يخلّينا نضاين لا نرجع على وئت البيت أو وئت الغدا يعني للبيت شي تلاتة وهيك.